Ba ni iŋɛ se'em de la bala ni fɔɔ la ba zɛleŋa la yehena ta suŋɛ ti ba nyɔkɛ ba nɛŋɔ. Ba zɛleŋa laa bɛ mɛ la nutɔɔrum sɛka n tari paŋa ti la san kalam sɛla woo ti ba ɛɛra la la ni nyɔkɛ mɛ ti dina zuo laa, kampontɛ ni foo e mɛ yehena. Ba han foo e yehena la, behe ban boti ba nyɔkɛ sɛla la ban fori e yehera na la a ni kɔ'ɔm tap mɛ n la natuurum la n tara paŋa la, la han kalam la bun'egela la bɛɛ la kalam la sɛla za'a ti la nyɛ boti ba nyɔkɛ la aayi la ni kɔ'ɔm vee mɛ. Ti a zɛleŋa la me n ani se'em la a ta'am foo e yehena gee ve' e e lebe ti fu pugum ka nyaŋɛ fu nan ka mumuhe koo hu amesɛ fu nini. Ti dina zuo laa ba iti se'em de laa ba ni kɔ'ɔm foo e mɛ yehena kalam ve'e ba nyɛ sɛla boti ba nyɔkɛ la ve'e e tara lebe kɛ tu fu pugum ka nyɛ gee baŋɛ yeti aayi ba nyɔkɛ ya.